La mieritseritsy ny vata fapangatsia iaho la midika ho <hesitation> ho fitaova fanaova fapangatsia raha hokany hoe fanaova glace fanaova raha fisotro mangatsiatsiaky